Essa colol paquí mos sona a vinu, al vinu tintu, craru, Peru es verdá que'l morau lo tien namás el vinu assina un pocu más trebajau, El vinu de pitarra, por exempru, en huendu tintu, tien otra colol destinta. Un ponel, los vinus de Guadiana, si son moraus. Peru alogu los de pitarra pos sonin más granati. Ave, chacho, pos mos gusta'l vinu i enque tamien te digu que só más de vinu brancu.